La turta d'pum, ël croissant o a l'albicoca o a la ciculata o a la crema, ël panatun, ël pandor <hesitation> la crostata, ël tiramisù <hesitation> la turta a lo yogurt <hesitation> e le culumbe e tanti d'autri che sai ch'ades a më ven-u pa ën ment e sai pa